<hesitation> okée, mɨŋ pɨ ya láa mwɛŋ lǝ̈ wǝǝ, pɨrǝŋye lǝh mɨ pǝ mɨ ŋ tǝǝnɨ lǝ̈ wǝ ke ce wǝ ri sukuwǝ wǝ́ a lóo ko lǝ mɨ tǝǝnɨ lǝ̈ ŋ náa yɩrɩ lǝ̈ yurǝ sɩsiɛrɩ mɨŋ a la pa tɛɛnɩ o lo koonu ŋwǝ aŋ mɨ ŋ pǝ aɖɛ kɨ nɨ mɨ ŋwǝ nɨ mɨ kǝlɨ mɨ awɛ wǝǝ, rǝ lǝ̌ kpǝŋ a lǝŋ maa o ko yǝwe lǝ kpǝŋ e tii ŋwǝ ŋ ka nyɩŋ lǝ̈ ǝtǝpǝ mɨ lë elepǝ. Wǝ́ la ka nyɩŋ pɨ wǝǝ, lǝ̂ tǝ mɨ le lë pɨ lée ce pɨ tii ŋwǝ aŋ ŋwǝ nǝ pɨ pɨla kɔrʊ pɨ ce pɨ tii ŋ tii rǝrǝ pɨ lǝ kpǝŋ kɨ mɨ ŋ naanɨ kpɛŋ kɨ ŋlǝ̈ e ci ǝ pǝ fɨ ŋwǝ. Pɨrǝŋye ŋ mɨ pǝ mɨ ŋ sʊmǝ lǝ̈ tǝ mɨ lë le lemi. Lë mɨ lǝ̈ tǝ ŋwe pɨ ŋ mɨ yɩrɩ ŋwǝ pɨ ŋ koonu nɨ. Mǝŋ lo ko atɛɛkǝ mǝŋkɨsa la nya tɨrɛ we lǝ́ǝ fɨ ŋ po kuŋ no nutǝ peni. Wǝ́ lǝ fɨ lo po kuŋ no nutǝpeni ŋpɛ pɨ ŋ mɨ ci aŋ ŋ kosopi sa ŋ kpii ŋ nǝ́ǝ pǝ ŋ pa lɔ pɨla kɔrʊyǝ sa oturu ŋpe pɨ ya láa yɩrɩ kɔrʊye pɨ ŋ tɨnɨ pɨrǝŋye. Aŋ wǝ́ mǝŋ wǝ lo po ro eniyǝ koturu pɨrǝŋye ŋwǝ ŋkpɛ ŋ nǝ pɨ ŋ ŋwǝ nǝh fɨ lǝ̈ ŋ ca otui wǝǝ, oturu lǝ pǝ lǝ pǝ pɨ lǝ̈ yurǝ. Gbaŋ wɔɔ mɨŋ lǝh pɨ ŋ ca lǝ̈ otuiye wǝ́ ŋ na ca lǝ̈ yǝ wɔɔ. wǝ lǝǝmǝ otui pɨ lǝ́ǝ pɨ pɨ. W;ẃ pǝ la ca lǝ̈ otuiye ǝ fɨ ǝfǝŋpǝ o ko mɨ wǝ́ o lo koomɨ ǝfǝŋpǝwe wɔɔ, a pa caa keeriwǝ o koomɨ siimɨ faiŋye pɨ lóo koomɨ wǝ. Oturu e le ke tii pɨrǝŋye rɨ nyarʊ oturu nɨ kpii nɨ kpii nɨ kpii mǝŋ tɨrɛ ŋ ne yee mɨ lǝ̈ wǝ loo poŋ wǝǝ, o lóo ko a ka pɔ lë enyipǝ la amaa o ŋ tu sa ŋ ne yee mɨ lǝ̈ wǝ lo poŋ amaa eni, amaa a lǝŋ maa e yi rǝ kɨ ǝ fɨ a ka pɔ lǝ̈ǝtǝpǝ. ŋ kaa lö nuŋ ŋ ne yee mɨ lǝ̈ tɨrɛ. Aláa pɔ lö nun le enyipwe ŋǝ mɨ pɨ nɨ kpii kpɛŋ kɨ e ci ǝ fɨ dierǝ we ǝ fɨ o ru koru. Wǝ́ mǝŋ ǝ lǝ fɨ pǝ o lo ru koruwǝ wǝ́ lö nuŋ le eliteepǝ pɨ lo po nuŋ aŋ ŋ kaa ŋlǝ̈ a la sama pɨ pɨla paanʊtǝ wǝǝ pǝ ŋkpɛ pɨ lóo koru ǝ fɨ lǝ̈ kpɛmʊrʊ. Kɨto otuiye yǝ ŋkpɛ yǝ ri rǝ otui rɛ ko turu yo koru la lɔ le kpii rǝ yurǝ koturu yǝ mɨ yee amaa koturu arɛɛyǝ yǝ mɨ yee yǝ aɖɛ e le yi nɨ mɨ lö nya kpaŋ ko kɨ amarɨ ǝ fɨ dierǝ we omɨ ko a ka pɔ lö le enyipǝ wǝ loo poŋ. A láa pɔ lö nuŋ la anɛŋ nyipǝ kpɛŋ kɨ lǝ̈ tǝ lemi pɨ ci o po nuŋ wǝ. Mǝŋ nɨ kpii nɨ kpii ŋkpǝ wǝpweetaakpwe mɨŋkɔɔwe wɔɔ, ǝ lǝ́ǝ mɨ cɛsɩ lö nuŋye kɨ a mɨ yɩrɩ na dɛ kǝ́ ŋ lǝ ŋ fɨ, ŋwǝ ŋkpɛ la mɨ yɩrɩ kǝ́ lä nɔnɔmɛ ŋ lǝ ŋ fɨ wǝ cɛŋwǝ fiawʊ rɛɛwǝ cɛŋwǝ yi kpɛŋ kɨ pɨrǝŋye ŋ pe ci ǝ fɨ lǝ̈ mɨ ŋ ko na nyarʊ ŋ ka lɔ amaa kɨ lä ŋkpɛ e ci o po ko a ka caa ŋwǝ kɨ ayɩrɩ wɔɔ lóo culu etiepǝ amaa lǝŋ tɛɛnɩ ŋ ku tie la sɩka mǝŋ lö tu wǝ la lɛ wǝǝ, lóo fuu ŋ koonu lǝ̈ aŋ oturu nɨ kpii nya nyɩŋ kpɛŋ e ci o oturu e leh ci ǝ pǝ o po ko nɨ kpǝŋ. Pɨrǝŋ rɛɛyǝ wǝ lǝ wɔɔ, o lóo koru o ko tuu ŋwǝ mɨkɨsa lǝŋ yɩrɩ lǝ̈ yurǝ lǝŋ yɩrɩ lǝ̈ yurǝ. kɨto la ŋkpɛ lǎ nɛŋwǝ yée yee rǝ lǎ sa wǝǝ.